நீங்கள் எழுதும்போது அல்லது வரையும்போது கிராஃபைட்டின் தடத்தை காகிதத்தில் விட்டுவிட்டு பென்சில் வேலை செய்கிறது. இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இங்கே. கிராஃபைட் கோர்: பென்சிலின் மையத்தில் கிராஃபைட் மற்றும் களிமண் கலவை உள்ளது, இது மென்மையானது மற்றும் எளிதில் குறிகளை விட்டுவிடும். வூட் கேசிங்: கிராஃபைட் கோர், பிடிப்பதற்கும் கூர்மைப்படுத்துவதற்கும் எளிதாக மரத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எழுதுதல்: காகிதத்திற்கு எதிராக பென்சிலை அழுத்தும் போது, சிறிய கிராஃபைட் பிட்கள் மேற்பரப்பில் தேய்த்து, ஒரு புலப்படும் கோட்டை உருவாக்குகிறது. அழிக்கக்கூடிய தன்மை கிராஃபைட் காகிதத்துடன் நிரந்தரமாக பிணைக்கப்படுவதில்லை, எனவே நீங்கள் அதை அழிப்பான் மூலம் அழிக்கலாம். எழுதுவதற்கும் வரைவதற்கும் இது ஒரு எளிய மற்றும் நம்பகமான கருவி.